Jadi menurutku injo nakke, iya injo pakuliah ya penting kale, ka biasa intu do' punna bahine-bahine na tala kuliah <hesitation> biasa passampikanga mae sembarangmo intu na pau, punna tau beru tamma sma na tala kuliah biasa sembarang mo na <hesitation> na cakkan ki biasa, na biasana intu pole punna tu tala kuliah anre kale biasa tau anghargai, ka biasa injo nakua angkua, angura pole na pakunjo iya, iyo ka nu tala kuliah ji, biasa to intu tau sitanga pakua to injo, intu pentingna punna kuliah ki, anreja injo pole mingka kebanyakan tau tala anghargaiki do biasana pakunjo punna ri kampong-kamponga biasa, na injomi punna tu beru tamma biasa na tala kuliah i biasa biasa ni pangkuai ri passampiakangna angkua ei pa'buntingannu nu tajang, rie baru'ne nu tajang, injo ba anunna punna tala kuliahki, jari iya injo penting-pentingna punna kuliah ki, ka ballo to isse iya, rie to isse anu ni anua sarjana ni kuangang, balloki pole angnganu <hesitation> nganu <hesitation> panjamaang, nampa iya to injo pole jamaang a kunni-kunnina tala padami riolo injo mae, kunni-kunnina sanging ijazah s satu pa, punna tinggi-tinggi to isse kuliah ya iya, ballo toppa isse iya ka. Pila muda isse anua jamaang a iya, mingka tinggi-tinggi to isse doi' na, iya to isse injo balloa punna tinggi-tinggi to isse pila tinggi pila ballo to i, saggengna anjari profesor, na iya to mi injo pole punna, tinggi toppa isse <hesitation> anu kuliah ya na bahi-bahine, tinggi toppa isse pole doik panaikna, apalagi punna lani kua doktor mi, ou tinggi pa isse iya, tinggina-tinggi pa isse doik panai a iyaya.